Naan kenam penon tu meke ketet nawat tii ung kanen ti kume tare tare sako ma padi wo ondo sana ne mawang kier ung tinutuan nitu ti sior mai sendeen dadi nitu kumetet padi ain tom bondo mange mayan penon po keten wo dai lawang banon kebiasaan wangi nepang kepang o tares peing peen oh cekalang fufu nitun sedap rumai pakanen nitu kumutet nawa tan dei lawang sa kumeten tou antaiyang kebiasaan tamongi wia mena werot penon ung kepapa dang ka kumang sio penun ta meketet kakoa nia tua mancimg peange matu stenga seloki mang saledo sebab nitu ma duan ma ketet mawak puro siong kanen penun ta udu ketet mange mayang ta ketet di mana mana jading kebiasan o angee tii ung kebiasaan ta moange ti makan ti satu dai toro pakanen kapa muntet biaro rona wakta wo tulu mewo ma mina wata takan tantu sesedap ung kekanen ta wo kumetet nawat ta ni tumpakanen ta